إذا رجعت أسبوع للوراء، نحب نراجع كل الأمور اللي عملتها. يمكن نصلح حاجة ما عجبتنيش، أو نعيد قراءة كتاب كنت نحب نكملو. نحب نستغل الوقت مع الأصحاب ونتشارك لحظات ممتعة. يمكن نخطط لمشاريع جديدة أو نعيد التواصل مع ناس ما شفتهمش من زمان.